झरा एक छोडू जका साधे कपडे घालुंक वज येता। हे कपडे बोरें डिसपाक ताणें किते कोरचे ते तें। येवजुंक लागलें ताका जनावरां आवडलें ताणें। जनावरां भाषेनं नेस्पाक थरयलें दर दिसा। तें दुसरया दुसरया जनावरांचें रूपानं। नेश्तालें केदना माजोर तॉर केदना शिव। ताचेया हे न्हेसोन्नेको लोक चडेंव कोरुंक। लागलें पण तें रावलं ना काय दिसा। उबरांत भुर्गीं ताचे भाषेन नेसुंक लागली।